E ama kukalhit nalakamakglhay katuwan para ti makgalama osino pustan este min kilhtamaku akni lu takatsi la kukalhit akg lakg kgam kukalhit tu tu este makgalakani katuwan e lu lakskij pus latiya chixa liwakutun para xlakt wakutun o para makapinikutun tinam pin xataxpat e witi nalhawapara no talixawapara xliwatkan este talhawa xte ksalsa kan tamakaani paklhch makani tsamalhi culanti tina no matsat chino kgama na naliwan a uni xa tini lha liwakutun xlakgts xchau nalakamanu kukalhit cho tina matsat tsatsa wilapa noxax liwat tu na liwapara lu lakgamaxnin xa kukalhit lha lha lakamaklay parapustan axni lhatumakgalamak atsa pus kpustan lakamaklay.